<hesitation> karazagna saosy <hesitation> kaofa mahandro zao ai, misy zao saosy tomate, de saosy vinaigrette, de <hesitation> saosy pistasy, de saosy curry, de <hesitation> ketchup, saosy soja, saosy laoko, saosy besamel.